Anee achame keng'alalee tukuk chekararaneni, tukuk che tareti piich eng sapeti, tukuuk cheu somanet tesetap tai. Mchesoshek cheu lapateti keng'alalee tukuk chekararaneni cheipaipaiti piich, cheipaipaiti chituli akotese kenyisiek ngipaipaitu. achane somaneti achame keng'alale somanet kapsa amuu, ngosoman lagooki, kokakoek lapkeyeti. Kakoip walet nekararan eng piiik tukul, eng piik chepo konguung ek sigiikchiki ko kararan somanet akot ngotepitosii, akong'alalee akopo somanet ikere konaku chitukuli, amuu ne kararan kiit neipu lapkeiyet, achame keng'alalee tukuk chekararon eng sapee nyu.